Bangladés es un país con una climi tropical, la climi es cálida i úmida la huerça'l añu. Bangladés, comu la India, es un país con una climi de monzón, mu lloviosu enos mesis de juñu i setiembri. Las lluvias puein sel mu huertis, possimenti ena parti nororental del país. Assín passa que es un país propensu alas barcunás i a queal-si tó alagau, amus que es mu alagaízu tó aquellu. Peru assín i tó es el país con más densidá de puebración. Devi de sel pa ve-lu, la tupa de genti qu'ai pallí palas bocas del Gangis.